Ka llixu tarchin gadax tobakagax tega platillo <noise> ka kax wakamole kon xioke blankax tortax chuka lardan <noise> klayuda <hesitation> ka dika ta duchin na chixo chixo nakex fuentete potacio <noise> loi rukan xla ka comida chukax na ka wa wakamole chukaxlan torta chukaxlan klayuda <noise> xnia lo xixa loi nax ingrediente parlo comida <noise>